komiði sæl og verið velkomin í

þættinum í kvöld segjum við frá kennslu á dönsunum úr tölvuleiknum

á Íslandi og veltum fyrir okkur hvað sé til ráða og segjum svo frá

í Taílandi ég heiti Ingibjörg

nú verða sagðar

dansspor úr tölvuleiknum hafa orðið svo vinsæl að nú bjóða dansskólar upp á námskeið í kom út í fyrra og hefur laðað til sín áhugasama

á öllum aldri til eru tvær útgáfur af leiknum

og Fortnite Battle Royale talið er að hátt í fimmtíu milljón spilarar spreyti sig á leiknum í dag í leiknum er hægt að safna peningum sem geta nýst til að kaupa nýja ásýnd eða skinn leikmenn geta líka

keypt sérstök dansspor sem hægt er að stíga þegar vel gengur í leiknum dansskólar víða um Evrópu eru nú byrjaðir að bjóða upp á námskeið þar sem dansarnir eru kenndir það hvetur spilarana líka til að standa aðeins upp frá leiknum og hreyfa skrokkinn dálítið er að verða mjög stórt vandamál í heiminum því fjöldi fólks kaupir of mikið af fötum og hendir stórum hluta þeirra hver

Íslendingur kaupir að meðaltali um sautján kíló af fötum á hverju ári það getur verið gaman að versla ný föt og oft breytist tískan hratt en það er ekkert sérstaklega umhverfisvænt

í heiminum er stórt vandamál við erum að framleiða mjög mikið af fatnaði

sem endast stutt

á Vesturlöndum til dæmis notum við

þarf gríðarlega mikið af efnum eiturefnum vatni og stór hluti fatnaðar sem við kaupum endar í ruslinu sem betur fer eru Íslendingar duglegir að skila því sem þeir nota ekki til eins og Rauða krossins í fyrra tók Rauði krossinn við þrjú þúsund og tvö hundruð tonnum af notuðum fötum mikið af því er flutt úr landi og er síðan notað aftur eða selt úr helli í Taílandi í sumar spiluðu vináttuleik í Argentínu um helgina strákarnir voru mikið í fréttum í sumar þegar þeir ásamt þjálfara sínum festust inni í helli í

í marga daga það tókst að bjarga þeim út með hjálp hugrakkra kafara og björgunarsveitarmanna lið strákanna heitir á íslensku og búningurinn þeirra er fjólublár strákarnir eru nú komnir á fullt skrið aftur í fótboltanum eftir björgunina í sumar og eru nú staddir í Argentínu eftir að hafa skoðað sig um í borginni Buenos Aires gengu þeir inn á fótboltavöll við mikil fagnaðarlæti áhorfenda

sem þeir spiluðu á er sérstakur því á honum fór úrslitaleikurinn í heimsmeistarakeppninni árið nítján hundruð sjötíu og átta fram liðin sem þá kepptu til úrslita voru Argentína og Holland

fótboltaliði bæði lið voru sterk og leikurinn endaði með jafntefli þrjú þrjú

fengu líka að taka þátt á opnunarhátíð Ólympíuleika unga fólksins sem nú standa yfir í Argentínu skýjaborg er fyrsta íslenska

sem er sérstaklega ætluð yngstu áhorfendunum sýningin er á fjölum

en þar eru litir formaður ljós og tónlist í lykilhlutverki verkið fjallar um tvær verur Sunnu og storm sem vakna